Mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ abofra mo nkwa nda nyinara kyɛn dɛ mebɛyɛ panyin mo nkwa nda nyinara. Siantsir nye dɛ, sɛ eyɛ abofra a, wo ntarhyɛ mu, oedzidzi mu, beebi a edze wo tsir bͻto nyinara ne nyinara wͻ w'awofo nsɛm dɛm ntsi ͻnnhyɛ da nnhaw dɛm mbom ber ara ebɛyɛ panyin, ͻto gye woara dɛ ebͻhwehwɛ kwan a ebɛfa do ma dɛm ndzɛmba yi nyinara wo nsa aka. ͻba no dɛm a, eyɛ hahaaha nkankaara dɛ nnya sika edze bͻbͻ dɛm ndzɛmba yi bra.